إيش فيك؟ إحكي لي إحكي لي شو صار، أسمع أنا معك -معاك نتعنق ونشرب حاجة في أي مكان، نفرزه شوية وحتى حاجة ما تستاهل، غدوة غدوة نهار جديد ما فيش حاجة تقعد، كل شي مع الوقت يعدي، متشغلش روحك إنت خليك-خلي عجلك كبير.